المكان اللي ما زرته سابقا لكن ودي أزوره هو أيسلندا. أنا معجبة بجمال الطبيعة هناك من المنازر الخلابة والشلالات إلى الينابيع الحارة، نفسي أشوف الشفق القطبي وأعيش تجربة المغامرات بالجبال، كمان إيفوندا معروفة بثقافتها الغنية وأحب أتعرف على تقاليدهم وإسلوب حياتهم، المكان يبدو وكأنه عالم مختلف، هذا يخليني أشعر بالحماس للإستكشاف والتجربة.